Инҷо навъҳои гуногуни шӯрбоҳо аз тамоми ҷаҳон оварда шудаанд: шӯрбои мурғ, борщ русӣ, том ям таиландӣ, ҳарисо арабӣ, хом шурбо точики, лагман (осиёи марказӣ, шӯрбои лӯбиё, шӯрбои нахӯд, гаспачо (испанӣ), фо (виетнамӣ), чорба (туркӣ). Ҳар яке таъми хос ва тарзи пухтани худро дорад.